tib refri diꞌltsa izumu ti lger siawu suwu, wen gweymu pix nkwadu, wen sëwu dile recto sëwu siawu na zoliwu, par ix̱eꞌda gas guꞌn yu x̱anu, loxna sob sob nchuf sob, gwiyma gan be kë tsëwu wen ic̲h̲ë ic̲h̲ë gunu lowu sob sob gak ixalma xipuerdtu gan be sdzeꞌb ñagu ota ndzëꞌwu c̲h̲oꞌw nchuf sob nchuf xka.